ah abun!! bun bɛ nuaya ,mubwe to'owo to'o, ho ɲirosunu yi mi osee be pɛɛ yi mi'o se mu we to'o wo to'o to o ma'oh mi nina.